<hesitation> naa na rakerake rakaha nom tea paku a kiu va mohina, dee amaa taba va vaan tea neba, neba maa papao, amaa taba ann vai to pura nana mene ann tenam a <hesitation> vagana, tea dee amaa taba nam pa nao tahii. Nam pa no vagana, rahi iana, vagana keha ae hovu iobo, a gono kas kikina ge gono a tabae to ante nom nam tea ann, tea vabeera bono suin ae vakikis bono suin. A meha kiu me to rakerake rakaha nom haa, tea paku, a gaga ruhu rarava. Gagaruhu vaan tea ruene vai a beera, gaekikira beiko pete. A taba to rake rakaha nom naa a kikira beiko, va ann riori ae tea kikira pete riori re beera vamata. Ah maa meha kiu me to rakerake nom naa tea paku a. <noise>